<hesitation> Ia, dikany zen̈y za zen̈y nandoky aviô zen̈y gôra zen̈y i raha io. Fomba an̈asana i raha io maha moramora zen̈y, asian̈a rano akendriky e. Aviô mihaindaka baka i raha io koa fa asian̈a rano. Aviô aminjay rokotin̈y amin'ny raha aminjay izy aviô sasan̈a aminjay zen̈y mahafaka izy.